Karazan̈a satroko! Aminay aty bôkà mafana ten̈a ny fataon'olo feky satroko zen̈y: ao ry satroko rafia vita bôkà amin'ny rafia zen̈y, satroko bakà vita amin'ny lamba, kaskety. Gebageba findesina amin'ny laplazy, avy eo satroko, araiky findesin'olo lera misôma tenisy àby in̈y.